भरिरि केत्लित् अमि अतिकम् हमए फितत् अ थन्त पनिकिनि अमि गरम् कोइ गो पर् जर् फलत् अमर् हमए रहि होइ अरो लगते <hesitation> अरो गरम् कोरिकुअ पनि अमर् बिजनु पर् गरम् कोरिकुअ पनि बिजनु मुक्त होइ जर् फलत् अमर् ब्यक्ति ब्यक्तित् हरित् हरेरि भपे हेइ पनि पर् अमि बिजनु बोर् नैक्य कोरि सैस्तगोन् होअप् लभोबन् होइ अरो होदै गरम् पनि उतुले खुअतु मितन्त पोइजन् अरो <hesitation> अतिकम् हमए अमि हेइ पनि अधेक् मन् होक् अधेक् मन् होक् खुअबो परु अरो हेइ पनि हो खयोत् <hesitation> बेबिनन् धरतर् <hesitation> अतिकम् हमए फितत् स कोफि इतेदि नि तुयेर् कोरिकुअ परु ब निमितो कोरिकुअ परु ब जर् फलत् हेइ पनि <hesitation> एत हुअदुर् बतिति सिस्ति कोरे।